Sigh sigh dalo ɗal kuta kate ndikino vuk yarwa ndikina zhu ɗal kuto kuto zhiya biskitar <hesitation> vuk mare un ghus kuma <hesitation> ghu jzitsa ini kafe en ghuwa ɗal kuta kuta ɗal kuta kuta ntik ɗa cuta kuta nga da ngik digit vukakha da tak ta tigha ɗal kuta kuta zha kilfe fitsa thirne tik ɗal kuta kuta zhiya ngire toh da zuwa zha kaf amma dala <hesitation> ɗala zhigha ndikina na kilfe ɗal zhigha ɗal zhigha intik zhe <hesitation> ngila intik zha thuwe intik zha kilfe ɗagh dal zhita zhi gha zhigha ghwara jzitsa mbuladu ghula ndikine me intik ɗala zhigha zha ngila ghara zhiya mɓuɓa invukamr intik ɗala zhiga zha mɓuɓa inzhu wa mar sosai vukki ghaghalu lema ghwara toh ngik dala ngik ɗala ngik dala <hesitation> ngik ɗa tughwazha tughwazha na ghwarra invuk yagh mare. Intik ɗala tughwazha zhiya manjo intak ɗala tughwazha zhiya <hesitation> urna to ɗal tughwazha zha wurna ghwara daghan ude ndikina da tikghaka ɗal tughwas zha wurna ghwara ngik ɗa ngik ɗala <hesitation> manjo zhiya <hesitation> daso <hesitation> vuka gat kwaɓo zhi ndikino ɓadoɓa manjo zhiya agushiye da digalla mbe mɓaya to mɓayama intik tare amma nghile zhu tar <hesitation> inzhuwa nghile inzhu <hesitation> tigane ndikino toh se da <hesitation> nɗigakha ɗi yajiye mɗaya yajiye mbiya yajiye avitar toh na ya gudubaha zhuwa ɗal mɓaya yajiya to ɗala <hesitation> ɗala tughwasana ghwara zha wurna ntik ɗal tughwasa toh da <hesitation> da tig gakha kaf dikina zhik kin ma da zhuwakha ɗal ɓuɓo ngik ɗal mɓuɓo mɓuba shuwagho ngige mɓuɓo ɗha mughama ngige sishgshigh ɗal shuwa ɗal mɓuɓa da mɓuɓa dal mɓuɓa da zha <hesitation> tik fitse ta tiggaha ɗal da ghuɓama gabba daja zhar mugha ma se bar bas kafe rana ai se gaba <hesitation> se ɓasa kafa cha fitse yan gaba daya zhiɗa ɗan mɓuɓa na. Ngik ɗak udeni udena kuma ambulaɗuwa intar intura <hesitation> ghuba in futsa ghuba ɗal udena amna men ampani sosai untuk vuha ɗal udena ngik chkha chkha chkha ndikina foh amma zhiɗa kuma man ampani ye jzitsa kuzhe ngik in vugha ma inkɗa kuzha ɗala udena ngik ɗala ngik ɗala <hesitation> ɗal begila man tar ɗal beghila toh green green da ɗakhr ɓule beghila vugha in begila na ma intiga tare zhiya wurno zhiye ngir dikina intik ɗal tara toh tsaskha ɗal kam jzitss ukwagh jzitsa wuɗif sigh sigh ɗala toh ghiɗa ya yighmare ɗal dhabitsa autarma ngik ɗal dhabatsa na gudu pikha ɗil dhaɓatsa sosai jzitsa wara da digaltha wuɗa tikgakha ɗal dhaɓatsa da zhuwaka kaf hana da ka ab makoci ndikina nakha tar zhiya ɗal ɗinapatha na ɗal kuto kuto dal dhaɓa tso ɗal tughwazho ɗala zhigo daghan inzhu tar yagh mare invuk yagh mare kam.